E fanasa an'azy, raha ohatra ka misy lapoaly nandrahoako miraikitry, loma rano eky aloha izy, da afangaronao <hesitation> liquide vaisselle, da alonao elaela amignao eky izy da rehefa avy eo mihamomoky mihamomoky avao izy da refa momoky iny am'zay, hosa- alefanao ame paille de fer am'zay da miala a.